मु है नि साथ दन मे तरह तरह को खानो खरीद के लाऊ ही है, क्योंकि अगर अपन तरह तरह को भोजन कांगा को अपन न ऊके स्वाद को प तो तो लगेगा ही। अपन ये तरह तरह को खानो खानी चाव ताकि अपन न यो नि लगे कि अपन एक ही एक तरह को खानो का रिया। <hesitation> अपन खानो उन्हीं हिसाब से लांगआ की अपन उन्हीं ये का सका। क्योंकि ज्यादा लाभआ से अपने भी ज्यादा खर्चों होवे। और खानो बच जाबो ऊ कई काम भी नि आवे।